﻿إذا خيروني بين أنني ن-نتحكم في أحلامي ولا نتحكم في أحلام غيري، أنا نخير أنني نتحكم في أحلامي. لأنها ما يهمنيش أنني نتحكم في غيري، قد ما يهمني أن تكون عندي <hesitation> التحكم على نفسي وعلى أحلامي خصوصاً إذا كان حلم مشي مليح مدا بيا نحبسه.